Dziꞌk nak martiy lëꞌ martiy c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma lo yu <noise> xbil ic̲h̲ë diꞌltsa ba tabl xbil <hesitation> xc̲h̲aꞌ klab xc̲h̲aꞌ y nakga marrona lëꞌ yu marro win, gunu xlëꞌ ita grab xki o xlëga yag xlëga, yuga <hesitation> marro mbeꞌ xlë itac̲h̲o diꞌt zobga ita nc̲h̲oꞌb xka <hesitation> marro knu nkiꞌnga xka lo ita nc̲h̲oꞌb.